التوابل البنستخدما في الاكل كتير لكن يعني علي حسب زاتو الوجبه لكن في الغالب بستخدم التوم و الشمار والفلفل والكزبره والشمار الأخضر وال <hesitation> دي كلها حاجات بنستخدما علي حسب الوجبه والكركم كلها حجات بنستخدما في الطعام في المطبخ